Nkele mu ba de ba dun sha sha mu mu owel okele. A goma agomu enen epkad yank be die olosale nka pele bian nwed me dem lekan pia nwed ba fe mbe ba tang ben ebong onel otor of ba teng be chim otor ba pe ban inupe inchi ba chi kuse ipi fu opay be dom be ra hesahe ojanipka le te lawuute ogupe odem pka onwad oma dem ye okupa tan yo oh me mu a chi be kor

A fe nki kwu byi dim be kantik bi fire wa ebu byi kwu byi-yeng o yeng byi fii lo ne ochi chi kiked nki byi da bwom nen teip e e-a a tciring atciring okundi mu ten mu, be nang kiked nki byi da bwom ki fii be. Nang ka atcang oshie nke ba da-fuu nen ba a bi kaatam oshie kaatcam oshie ka-fii be ke okundi okundi mu byi muu nen ka atcam oshie ka-fii be byi mu bi zobong ene ba ji, ba jua kantan byi jaa ke obud nwed ba jua kantan byi jaa ke esuk ba jua kantan byi <hesitation> esuk nyi kwan nyi kisi be byi wa owang ene nke byi muu tiim oso arang byi fuu oso o-chuap be byi jya kiked nki byi da kwu kwuju nen mme banyi nyi ne banyinyi ne buasung banyicheng